Se penso à unna scuggea pòsso pensâ doî generi de cöse, segge à unna scuggea co-o mâ tranquillo, tutto transparente, i pescetti, fâ o bagno, piggiâ o sô, segge a-o mâ gròsso, e aloa a scuggea a no l'é un bello pòsto donde stâ.